Olo baka kôfa kivy zey efa tsisy raha mety ataôna feky, efa zey efa kivy kô raha avy anaty jerinakà izen̈y. Fa mandin̈iky raha izen̈y olo karà efa mitady te ho faty àby zey kivy olo fa olo ko fa sahira baka raha io.